Munnya hewan, selain iwak nang tinggal di banyu tu, setahu ulun apa yo lah? Pinanya kaya <hesitation> ubur- ubur tu nya jua tinggal di banyu lo. Tapi tu kada masuk jenis iwak kaytu nah. Tapi selain ubur- ubur tu yang ulun tahu tu, inya ada kaya kura- kura tu jua tinggalnya di banyu lo. Biasanya kura- kura tu jadikan ini pang, kaya hewan inguan urang- urang kaytu na. Sagan di akuarium, mengawani iwak, kaya supaya iwaknya kada soranganan pinanya pang lah? Tapi ada jua nang diingu kura- kura ja, biasanya urang tu diingu kura- kura tu di <hesitation> baskom, di tambahinya banyu sedikit abis tu diandakinya kura- kura. Sebujurnya ulun tu, dahulu ada beisi keluarga, sepupu ulun nya bisi kura- kura. Kaka ulun pinanya suah jua pang bisi kura- kura, nya kura- kuranya tu ganal. Nya diandaknya di rumah lo, di baskom ditambahinya banyu. Tapi biasanya atasnya ditutupnya pang bekardus kaytu, kada paham jua ulun kenapa? Ujarnya meigut pang kura- kuranya. Habistu gegara inya menyambat meigut lo, ulun kada wani melihati kura- kuranya. Suah ulun melihat memandii kura- kuranya tuh. Disikatnya rumahnya tu nah. Kaya, wih harat jua lah. Habis tu ada suah urang bepadah mun kura- kura tu takutan, nya bemasuk ke dalam rumahnya. Tapi pas ulun meliat sepupu ulun memandii, kadeda ai pina bemasuk kepalanya tu nah. Kaya, kepalanya tu pina panjang banar pang. Kaya asa ulu kada muat jua pang di rumahnya tu lah.